Ng'imache ng'imache iun euu, itaunen korok ko kae mii peek che leplep che ma lolong akoma kaitit, i ko inyo yu ii- i icheru inde ko ng'ot ko ka kei ne uu chakit, irongchichakit pee chu, che leplep chetoma chamalolong amakaitit, itinye sapuni ng'ung, iipu sapuni, ikany chii korang'un peek sikosikchi koeku oeek chependi chimatonon'ya, iu iyune inam sapuni inamte eung'ung. itaunen korok eu let yu, iuun eu parak yu korok, sisiny akoi siyok parak akiun eu katikati, iun eu katikati kapsaa akoi kochunu chapu tukul. iwe tai yu, yepo katikati, yepo eu yekinamen, iun eu akoi kotililit, ikerang'u peek ichurukte eu kotililit, i- i- i- ile iton eut kotkotokomii sapuni kerteketesun peek, kotililit eung'ung, konaitar, iipu kit nekipuken, icheng kirakayaa netililil, ke iipchi chichoe koun ko- kouse eut, kopek peek.